ଜୋ ଥିଲା ମୌରଲେ, ବହୁତ ହୀ ଅଚ୍ଛା ସାଲ ଥିଲା, କଲକି ଇସ ସାଲ ସୁର୍ଵାତ ଥୂ ହୀ, ଜୈଂତେ କି ମାନେ ହୈଲା, ପୂରା ସାଲ ମସ୍ତ କୋଈ ଥିଲା, ବସ ପୀଚର ପେପର ଥିଲା, ତୋ ଅଚ୍ଛେ ସପଢାଈ, ଅଚ୍ଛା ନଂବର ଭୀ ଆଈ ଥିଲା, ଇସ ସାଲ ମୌର ବହୁତ ହୀ ଅଚ୍ଛା ଥିଲା। ଜୋ ଥିଲା ମୌରଲେ, ଏକ ନଯା ରୂପା ହୈ ଥିଲା, କଲକି ମୌରେ ମୁଝେ ଦସ୍ମୀ ପାସ କରୀ ଚୂକୀ ଥିଲା, ଏଠାଲ ବାଦ ମତେ ତୈ କରନା ଥିଲା, କି ମୁଝେ ଜିନ୍ଦଗୀ କଣ କରନା ଚାହେଂ, ମତେ ଆଗର ବଢନା ଥିଲା, ତୋ ଯହୀ ସାଲ ମୌର ନିର୍ନା ହୈ ଥିଲା।